إيه أجدر أسبح وأركب الدراجة، تعلمت السباحة وأنا بعمر سبع سنوات، أخدت فترة قصيرة تقريبًا أسبوعين عشان أتعلمها، لكن الدراجة تعلمتها وأنا صغيرة بعد، ويمكن في يومين أنا جدرت <hesitation> أركب الدراجة.